أ <hesitation> أول ذكرى عندي في مرحلة الطفولة هي لما دخلت نقرا كنت خايفة -من- <hesitation> من الحاجة هاذيكا، وكنت مرعوبة، وأنا ما كنتش نحب القراية وقتها بالباهي، بس يعني كانت لي ذكرى حلوة يعني <hesitation> ومازلت توا نتفكرها يعني كيفاش يعني الحاجة هذيكا، كيفاش مريت بيها، وكيفاش تعديتها، وكيفاش يعني عشتها.